Periskuup um sääne niguq viialotsil laivõl, laivol. Et tä um nigu piiglitoro. Et kuigimuudu tuu pilt peegeldäs toro saino piteh sisse, niimuudu, et ku sa sis kaet, sis sa näet, kuigi taa um kõvvõr toro esiqhindäst.